<noise> manuk ho eme ngoeng bae agu ata ngara mori'n, laseng ne eme manuk weru ngara mori'n gah olong pongo di selama sua sampe telu leso ko pat leso one mbaru. Poli hitu gah neteng gula le ata ngara mori'n ho gah ting dea, teing hang campur agu wae ipo, hitu kut toe manga mila ngasang ne. Manuk ho neteng gula laseng ne teing dea le ngara mori'n agu teing latung, nggitu kole eme le mane'n. eme le mane manuk ho gah toko dise toko one potang hot data ngara mbaru, nganceng kole toko one kandang manuk. Aku senang keta eme manuk wina, ai manuk wina ho manga ruha'n ne. Aku eme toe ma pareng hang leso gah aku gah emi kat ruha manuk hitu kut kalok hang leso. Manuk ho nganceng hia ruha sampe sebela sebelas limabelas sampe duapulu, hitu tara senang laku manuk wina ho agu aku ngoeng keta manuk hot warna bakok.